احتفظ بأسمي الأول ولا هغيره، لا احتفظ بأسمي طبعا لأن انا بحبه جداممكن في الأول مكنتش بحبه بس دلوقتي بصراحه بحب أسمي جدا انا اسمي زينب وكمان بعز الاسم بصراحه لأن انا كمان ماتي اسمها زينب فأنا بحب الأسم ومعتقدش ان انا ممكن اغيره في وقت ما وجه عليا وقت كنت بقول للناس اسم غير اسمي بس مبقتش بعمل كدا خالص بقيت بحس انه اسم مميز وشبهي ومينفعش اغيره